الآن أنا أحاول أتعلم التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، لإن هذا شيء مهم، أفهم إنجليزي وأفهم تركي، مرة درست دورة تركي، أخذت البدا الحروف وبدأت أتعلم القراءة، بس أفهم تركي و- وانجليزي شوية مو كتير.